ما عدد أبناء عمك/خالك؟ هل تراهم عادةً؟ عندي عشرة أبناء عم وخال، بس ما اشوفهم كثير كل واحد مشغول بحياته، وصار التواصل قليل بيننا لكن رغم هالشي، تبقى الروابط العائلية مهمة